Ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatni topish uchun vaqtni samarali boshqarishni o'rganish kerak. Aniq maqsadlar qo'yish, ustuvorliklarni belgilash kerak bo'lganida yo'q deyishni o'rganish kerak. Shuningdek dam olishga ham, oilaga ham vaqt ajratish zarur.